no solli mahirta gureeji mum kañjum woni arande ɗi ndaɓɓita babal to ɗi mahata wuro ngo ɗiɗa ɗum ɗi mofta kareji ɗi mahirta wuro tatabun ɗi maha frem ko platform nden nayabum ɗi ngaɗa fomin to ɗi njooɗoto nden di njooɗo ɗum ɗi puɗɗa ɗi ngaɗa ka waddugo kareji bana bibeele ɗi ɗi njowa ɗum ɗi timmina.